Oporopoano Dolly Tlec jaeko kua mbia iyipi arakua iyareta oesaukavae omomiari ndaye <hesitation> mimbareta, kiraipa jae ipuere omomiari mimbareta jae opokoyave oyemboe jaema esayave <hesitation> mbiareta má oyemboe oi ipuerevaera oporopoano jaema omae mimbaretare jokue mbaeti kia oyangareko oivae jereta jaema omboipi oyemboe mimbaretare javoi jokogui omae jejereta ipuerevi ko imiari jaema opoko jae kooño oiko mimbaretagui <noise> jaema i´puere jae oikuako jae mbae mimbareta jei oi supevae jare mbaeko jei oi supevae mbaeko oipotavae jukurai jae imiari mimbareta ndie